Almashruq wallal khidme ana dugud dassinna giddami wa mutanbaha da hubas gaid babna leyi bet le nafsi wa harfan be a khalisal khidme di wa a a shif nafsi ana gaid ma tit hana nadum, gaid fi tit fi dul hana nafsi al baneta be nafsi da asshagul da bi farrihni katir wa sha hir be kon